الشدر ده عالم كبير خلاص والاسماء كتيره شديد لكن نقول النيم ،القرض ،الحميض ،الدليب ،الحراز ، الكتر، الهجليج ،الدروبا، الجوغان، ِدقن الباشا ،السدر ،المنقه ،الجوافه ،الليمون ،البرتكان ،الدمس ،الجهنميه، ورد الحمير، السلم ،السيال ،الطلح ،الشاف السنط ،الدروبا والجوغان